Binessunii akinin kool issa tumiet, kool issanii rangi birri kaba aminenii guddio, kool sunii mal kabbana kool sunii uf guddisse kabanan uffirra dorgay, kool sunii mal dibinenii mal aduanen adu hood adua sunin uffirra dorga, mal kabanen kabanan uffira dorgay.